Ny biby mahalay indrindra da aotrisa, da gepara, da tigra, da sövaly io, da bitro. Ny raiky mifañohitra aminazy koa biby mandea miada ndraiky da sifotsy, sokaky, taña koa.